Ho dimiɲan ŋianm, Risi ra tun ɲa a guapo dimiɲan ɲiannh tun. Donke to oyi diya mu to han kiltir ra a ɲure san a boni matete.ba eropiɛn ra ma yimi ta bin, ba aziatiki ra ma yimi ta bin.donk nupɛɛ mami ritiɛle ra nun pɛɛ mami debwere verobe.